So tawi mbeɗa yiɗi natal neɗɗo haa feewa, mi ƴeewan potirngal moƴƴal. Mi wiya yo daro to weli yiyde. Mi ɓama mo natal ngal, ni fotda haa fota, o wona hakkunde. Kanko fof, yo yalta.